איך וואלט געזאגט פאר מיין פרענד אז אפשר קענען אונז עפעס טון צוזאמען אזוי וואו א רעיס פון ווער ס'גייט שלאפן פרי אדער אויב איך קען איר קעלן אויפוועקן <hesitation> אדער עפעס א אנדערע זאך וואס אונז קענמיר אויסארבעטן צו- אזוי וואו עפעס וואס איך קען איר העלפן מיט אויפשטיין פרי